انا لو في دولة معينه هقدر اسافرها دلوقتي، هتبقى السعودية. من أكثر الدول العربية اللي أنا هموت وأروحها! وفي نفس الوقت نروح نزور الكعبة والرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف التطوّر اللي حاصل في السعودية ، ونغيّر جو... ونيجوا! 😍🌍🕋 ونبقي عملنا حاجتين في حاجه وحدة